Mitovy am fagnnaova gny fanambara tsotra teo avao. <noise> Alay gn photoshop. Soloy amin'izao gn' aparahatoky n sary. <noise> Lafa vita solo i zay da afaky atambatsy kiraikiraiky.